Njí ţí bíwínjí pënkey, pasiyans cíwun pënkey awara mak ţí ñaan najín. Ñaan najín mëncësa ba këncësa kifoţa ngëcumal ţí bíwínjí. Uncí mëwin na lekol nunun mëŋal pënká kabefemu fok kënjúk. Uncí mëŋal pëncí koo fáan ţí pënjúk pëmënţandana pun fok këniran pënjúk kenkey. Mëdi kënata kënata unú uloŋ kënjá ţí pënjúk pun mancí nanjúkan uwala mancí uprovisër uwala mancí umer uwala mancí përesidaŋ. (Uuu) ţí unkey daŋ, unkey wí kënţënkanana wun pëncí ngënko ngëmënţandana ngun bëliyëng. Ţí pënkey pënţandana pun ací pënjúŋ pasëk pënjúŋ anjeej ngëyipal mëncësaţ bá kay kënjúkáa këmband ţí ţënko ţëmënţandana ţun kibí ţënkan pëncí koowí mëŋal wank pëncí. Kon unkey awará mak uncí mëŋal pënká koo uwala uncí mëfikësër obësekëtif. Mënţíj uwisoŋ amëfikësër obësekëtif fok këyandar andalir na pasiyans unkey.